لو تبي تقرأ أكثر بس ما عندك وقت <hesitation> ،يمديك إنك تبدأ بقراءة <hesitation> لمدة -ق- قصيرة يوميًا ،حتى لو كانت عشرة لخمسطاش -د- دقيقة ابتختار وقت ثابت قبل النوم، أو الصبح أول ما تصحى هالطريقة بتساعدك إنك تدخل في مود القراية و <hesitation> بدون ما تحس بأي ضغط.